<hesitation> wukawukasa okwamukyeri kyikalhukirira omukyeri nganikyika kyo mukyeri owalyathi. Ekyawukahamba wukasombolhawu amabwe awangabya inalimu iwihawoho. Ekyawukakolha iwahamba esigiri yawu iwakyayu, iwatheka amaghetse wo kwaliku iwaleka amaghetse ayu inatsuka eribera. Ababya abiribera iwahamba omukyeri wawu iwa wusawomo. Wukabya wabiwusawomo iwakorongyamu iwatheka amaghutha weyiwulhu obo ahu wukawukatsumba omukyeri owawuthanzire wukathekamu ngesyanyanya. So <hesitation> nisyanzira sinene esyawangatsumbiramu omukyeri. Wukahamba <hesitation> wunawithe omukyeri owawukathatsuka erikalhanga. So wamabya iwukayakalhanga omukyeri ekyawukakolha wukahamba enyungu iwatheka yokwasigiri yikayabiryuma iwatheka mwamawutha wukawabitheka mwamawutha iwathekamu ebithunguru byawu wabihiramu ebithunguru byawu iwahamba esyanyanya syawu. So iwukabya wabiribikorongya ndeke ebyosi byabiribya ndeke iwahamba amaghetse iwuthawomo. Wukutha mwamaghetse kyikarugirira <hesitation> abandu abawukatsumbira nganibangahi <hesitation> so ekyawukakolha akabya abiribera amaghetse anu akabya abiribera iwahamba omukyeri wawu iwuthawomo iwakorongyawu wuka wabirikorongyamu iwakuningira wukakuningirawu <hesitation> siwulikunulawu kundi wamakunulawu akaghana so wukahambawu iwakuningirawu akabya abiri bera amaghetse anu amabiritsuka eryumamu ndeke iwakehya omulhiro wawu iwalekawoko.